La patata a ie diversi sistemi për fela cõzi, pöle fela fricasà, taià a brichèt o taiela a toch e bütela ënt ël furn o se no fela böi ën na peila cun l'acua salà e pöi t'la cundise dopu cun l'öli, ël sal e vardla si a ie mia fumna ch'a më cerca, comuncue pöle fela cözi cume völe